ମନା କରନ୍ତୁ ଆପନୋଂ ବୋଟକେ ଜଲାଶ ହୋଯୋ କିମ୍ବା ନଦୀରେ। ପହଲିବା କୋ ଜାଉଶାନତୀ ଆପନୋଂ କୌନୋଂ କୌନୋଂ ବୋଡେଵୀ। ପହଲିବା ପାଈ ଆପନୋଂ କୋ ସ୍ଵିଂସୂଟ ଟାଵଲ ସ୍କାନିଂଗ। <hesitation> ଅପ୍ରୂପ ବେକ ଏବଂଗ ସୁରୋଖ୍ଯା ବର୍ସ୍ତ। ଜରୂରୀ ଅଟେ ସ୍ଵିମିନ ପୂରୋ କୋ ଜିବା ଆଗରୋ।